بعد عشر سنوات أتمنى أن أكون حققت معظم أهدافي الشخصية والمهنية، حابة أكون أكثر استقرارًا في حياتي سواء على المستوى الشخصي أو المهني، وأكون قد طورت مهاراتي في مجالات جديدة ومختلفة، كما نتمنى أن اكون مستمتعة بالحياة وأن أكون قد جربت أشياء جديدة، سواء في السفر أو في تعلم أشياء مختلفة.